عشان تربط حذاءك أول شئ إبدأ بفك الشريطين إذا كانوا مربوطين، بعدين خذ كل طرف من الشريط وأرفعة لفوج بعدين خذ الطرف الأيمن ممرة فوج الطرف الأيسر ،وسوي عجدة بسيطة، الآن خذ الطرف الأيسر ومررة فوج الطرف الايمن وبعد كدة إسحب الشريطين بجوة عشان تتأكد إن العقدة مشدودة وإذا تبغي ممكن تسوي عقدة ثانية عشان تكون أجوي بس كدة.